In Italia per esempiu veç gjith le culture regionali çë jan e anchi un’identità nazionali çë ju kriar pranë me qëroin di kur kleu l’Unità d’Italia te u milleottucentusissantunu, veç këtire, më shumë midhema kemi, gjejëm ato kulturë minoritarie, per esempiu arbëreshët, pran jan midhe i ladini, jan i croati, <hesitation> i griko <hesitation> a eccetera eccetera.